Jaji ku lokkiq mebbuq saranna dongiq-dongiq ede loki- lofikiq sappaq daung-daung sibawa aju-aju jaji ku bangsa engkani iruntuk daung-daung keringngede sibawa aju-aju biccuq haa ipancaji satu i nappa mancaji saranna dongiq ede